أنا أشجع صديجي إنه يحضر دورات تدريبية في فنون الخطابة؛ ها الأشياء تساعده على تحسين مهاراته، بعدين أجول له إنه لازم يحاول يتحدث أمام أصدجائه المجربين جبل ما يتحدث أمام جمهور أكبر، كمان أقول له إنه يركز على محتوى كلامه بدال ما يفكر في ردود فعل الناس، لأنه إذا كان متأكد من المعلومات، بيكون أكثر هدوء، وأخيرًا، أنصحه يسترخي جبل ما يتحدث ويشرب موية عشان يخفف من توتره.